உணவு கட்டுப்பாடுகள், சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் மற்றும் நெறிமுறை பரிசீலனைகள் காரணமாக பால் மாற்றுகள் பெருகிய முறையில் பிரபலமாகிவிட்டன. மிகவும் பொதுவான சில வகைகள் மற்றும் அவை பசுவின் பாலுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடுகின்றன என்பது இங்கே. சோயா பால். ஊட்டச்சத்து புரதம் அதிகம், பெரும்பாலும் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி உடன் பலப்படுத்தப்படுகிறது. சுவை: சற்று பீனி சுவை, ஆனால் வெண்ணிலா, சாக்லேட் மற்றும் இனிக்காதது உட்பட பல வகைகள் கிடைக்கின்றன. பயன்கள்: பசுவின் பால் போன்றது - தானியங்கள், காபி, மிருதுவாக்கிகள், பேக்கிங். பாதாம் பால். ஊட்டச்சத்து கலோரிகள் மற்றும் கொழுப்பு குறைவாக உள்ளது, பெரும்பாலும் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி மூலம் பலப்படுத்தப்படுகிறது. சுவை: லேசான சத்தான சுவை. பயன்கள்: காபி, மிருதுவாக்கிகள், பேக்கிங் சமையல் திருத்தங்கள் தேவைப்படலாம்.